Kixa'a semana kixhi'ó dominco, luenes, <noise> mertes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo chón lune yuu kuán domigo xikandee yukuá kurtó aján, domingo xika nde culto na'a xanduu kunró xanduu yuu kuá nakaxhi'á xinguo nechino'o ma'a domingo, luenes luenes kixanduu xanduu chiñio'o nateundó kochi iho mii kuxa'a natunguto naka xandó, nakenduu trapiar pizo martes igual yuu kua martes, janvinda yuka xakaxindá kuachi domingo linda yayo'o xakaxhii nda'a tumingo kuayuu kaxmi hi hi kondane ko'o ndamande lunés, martes kixande inka mierco inka xa'a kunri chiñuu xa'a iin ogar xii, ndayuu kua xa'ana xatuu ko'o jueves va'a. Yuu kua yuu xa'a xii, kanduki xakua xivaxii he yuu manri ma'í yo'ó yonri yonrí nayenguo xii iho xei xoxoxa'a iho xeí xe'e iñoña xeí ñei hi yo yayuu kuá yeyii, iho obligación xii ixa'i ma'í yukii xakaxí iho xakuín kuanduki chípil kuain kuanduki yuu kuá hierva mora, verdolaga kuan kuandoki xa'a xakaxí ya'a monraí nova'í xi'í yo kuá ma'a cerpo xi'í ikixa'a ma'a diaveti va'á, yukua kuxada'a yaveti vanda chinakuxa nda'a vaí chiño'o xokoxaí chinchi va'a xakuuvi xakuuvi cha'a yoxama'í chonrika'a, xaí xaí koxtunría ha ma'a servilleta chí, xaichí toxhindo xaí servilletá xii akachoyo kuaxhii chike xayuu kanate ma'a va'a manama xii choka'a iho yuu ñayenguá koyuña eyovaí yoxaí yuu ñ'a kuxhia yaí chiño'o vee chakuki iin ndukuu ho xa'í iká chiñoveña'a kuxadaí oko xaí chindo kakadi xaña'a vee ndaí yuká, mierco, jueves hu u viernes, kiká kuu vi'é yuu kuá. Tuu xhí tuuvi nayenguó, xikixa'í ndu xhichu'ó iyo'ó manrí texi'í kuachí pastilla notan como quiera koín patilla, kuachiyu xakuexí ndokó manrí té xí a'í ko'ó domingo savado yu'ú kuá domingo sató domingo xala'í kutii alixtaxí kuatuí kuí tu'ú kuin kuu tú kaya'á kalaxí tón yo'ó kuí kuntuu, taí vetinxí mayá maña'a xaya'a mayenguix ta' ilii mayenguu maya yoká takunvixhí yexí yo'ó mayuu hí ma'á, ma'a jesucritó ma'á xutuyu ye'e xakuenta yo'ó, yuu xa'a yuu faí kaxiká ladexento yo'ó purá manrí xiyee kaxii kaxí kuachí yuu ñandaí kupa'a há edicina manrí yuu kuá, ha té manrí yuu kuá manrí té manrí yuu kuán ndukí yako'í yavii yoxe maya'á, yuu xa'a yuu xa'á domingo yuu kuá xa'a agradexextó konyo xaya'á agradeceya'á yuu xa'á yu'ú yandaví. Nduki nduki forma deka koinyá na yenguu ya'á, achiyuu kuá maxo'oyo maxondió kaxi'a xiyioña'a ña'a xayo'ó apartár na'a yandió apartar xioxí nii yuu nayenguó ihá maya'ó kunia ña'a yokuniaxa mayo ndukuyoxi ya'á, chama espiritu santó ha xanguiá xió xandukuu yo'ó ximayá kuaxhi maxondió kaxhiya'a kua chí tuu ña'a anrí anrí tuna anrí yuu kuá aceite ño'o anima yo'ó makuxayadió yeyó estoyió chaiin kovo'o kuu vió, kuchiyukua yanrí ñanre axeche ño'ó anima yo'ó ma'a tenré kachima'a parabola xuu ma'á jesucristo kuchí tuu ñanrí kuá ma'a las cinco virgen nenuu ho cinco kui ya'á venchí ta'a cinco kuii ya'á insesata ma'a prudente makuyiyá kuá yukuu ñiguá yukuuñi'í parabola ch+i kixo'o ma'a jesuscristó futuyuu nrukuya'á ma'á, forma ko'o comó xa'aya xaya parabola xakoyo'o nayunguó cha'a ma'a la insecsató yuu kuá, kii no'o ya'á aceiti xii ma'a prudenté ndo'ó comá quixayuu inka'a xa'a chón yeyí xakuenta ma'á. Ma'a la virgen de prudenté kuá kayeá kayeniguá kayañí ninjó ni ma'á, techí ma'a mayuu ka'á niya'á fata'a nikonoxi ma'a ma'a ma'a inxexata ma'a xikano'í china'a prudeté konixaño huachí mañii kuanda faltá xhiñii, yo'ó xa'á ma'á maxtonyó cha'aya nuu kuá chixoña ejempló kuá chi koyo'o nayenguó nguaxi ejemplo chatunyo'ó mandayo'ó, naya yuu fuerza xi'ó mani'iyo ma'a salvación xi'ó tundavayu fuerza xi'ó kuachimaya kaxiá kuachí, mayá kuachía kachí ma'a ichpiya xichaya xii yó en angostó, chana iñii xaxaná ma-ma-espiritu malo yungua ke'en anchó cuyó kuayo'ó konyó kuyuyu ma'á ma'a ma'a angostó kuachiyó kuu ma'a angosto kuya'a ma'a jesucristó mayá kuyá xa'á, kachí mayá lu luchá yaxayá takuachí kuyá nunuyá, yenguó ya'á yontuku yo'ó yuu kuá kuá ñayó yu'u kuá chañu xayuu, koko ihó xa'a ma'a maxayanguava yuu chanió. Kanda ha perder confianza, ndoko inmediato vaxua espiritu santo ha chikoyá, chikoya ma'a, ma'a pala patuu mayá xhikoja njinoyó chinga ma'a pensamiento xiuu ta'a kuye nena'a nakii kuenta yo'ó de nuevamenté ma'a tonyo'ó chamaya xaya'á perdo ma'a chió yuu xa'a yuu yu manrí ma'í chá hí oko ma'a jesucristó toma'a hijo padre espiritu santó hi yo'ó confianza xiamaí kuachimaí, ya'a xaya'á ngaichi ya'á xhín ñaxa'e yo'ó mayoo muy agradecida yo'ó xiyaá huachí, maya kuya xakaxia xakuí nona xíí chan yo'ó ximayá, aján nukua yo'ó makun ninko chono'ó vaxii kuku inka toko ma'a maluni nguá kolun ndikan kixa'a tuu ki inká toto inka toto yuu kuá toko xoko yuu kuá chan yoxe maya'á chaxii ma'a nayenguu huachi ma'á ma'a nayenguó nakii kuenta ña'a ixii maya'á kuchi kuniania ñakuni salvó kanyoxi maya'á inka nuu tun maixa kaxii xakaxii lunes, martes, mierco yuun kuá ma'a ixaxhi nruchí kuáxi nrichi xa'axhí. Yu'ú kuá ma'a chayan nde hierva morá ya yuu kuá xaxíi, kuá chinayuu va'a vatix takaxhícual quier cosa <noise> ma'a yoxa'a koé, ma'í xaka xhi kayee agradecer ximanyo'o guache manyó kuya'á ha xakaxia xakumayuu kaxii inka nuu to'ó inka inka nuu tu'ú inka nuu tuu yu'u kuá, yu'u kuá <hesitation> ñina'a inima xaxavi ma'a iniva xaxavii na'a kuu iñii nakuu xadaví pronunciar ximaxa xavíi iñi kuachi kanñii chenvo'o kañii chenbuu yuu natuin xii familia tima'a maxaxa vii oko vichí chiempo vichí xa'a ihó tavii xa'á oko uxii kui'á xaí yuu ña'a ñatuña xaxaví ndoko kono poquito xakún minatuin minatuin, kuchí nuyuu hí ihá ñayenguo xañii chí iñó xañii chí ñoo xaní xhiká kuvii yu'ú kuá ndukuí xa'a cha'a ko'o nayenguó kanataxhián, anii tundó nukuni xa'a ka'á xii ndukuñi xañi ituu ndañii keta naní nuu ñii kentá xakaxhíni xakaxhío. Kuchí manyo'ó kutuyuu xa'a ya'á ma'a poder xii mani ma'a ninaxani chinió ña'a ko'o ña'a yenguó, kochituu mandañii chii ño'ó ña'adi ña'adi aketá na'adi ña'adi xakaxí tumandañi chí yo'o xa'a kuu mayan ndeguu yandiá ndukuni no'o ndukuní ndukuñí forma'a yuchí ño'o vañii nduchí ño'a vañii ndukuñi ko'o kuachí manyo'o xa'á aya'a fuerza xhí manyo'o kuya'á ma'á ma'a yundante xinii yuu xa'á, kokovichí xii vichíxii kon xikón kaama xavii konró ikonró nii kanuu kanuu konró njó vichí yuu kuá tumi'i maña'a yenguó iñii ñii ma'a xhinchi va'a ma'a yuu ñuñii nguachixañi porta inguañi cha'a iñiñi xii, imachón nguá xo'o inima'a nuu yenguu axañi ndukuu axañi njatá nima'á xata nimayuñii tañii ma'a iho feñe'e escuela iho iho feñe'e, yuu kaxañii gasto xhín fenii xañii tuxini kuánidotór kuáñi huachí, xi'iñii vii nixandukuu nima'á maxhugan konii yuu ho ma'a nayenguó nukanuá, yinguu nukanuu me'é vikuá koyonrí ichí ya'á vixhíí. Ma'a perdida xi xi ho xii yuxakuvii iyo'ó kón vakaxii kaxa'a koyoñi, vakaxikanuu kokachika ñientó oñe'e yejandoñiá fuera ximi ximayoñi mani xani por su dever, ixa'a koyo ñe'e chaiñiñi maxhuinxhí va va yokotañi uchiñuu ñu'u vañiu chiñuu uu xañii chí viño kuachikó, ukaxikama xavia ka'a noxavii konró no'ó yuu xakuvé, axo'o yo'o kuachí itovó ichí itovo carretera y itovo noñatí manxenentoña ño'o maxenetoña nonraí mandenentoña ño'o ma'a nru'a itovo ma'a xenetoí itovó ma'a carretera va'a kuchiñani ma'a cementó ño'o yuu kuii uaxa'a yuxa nravii xa'a ninó ndavini kunini kuachí nakuxadañí, ñakuxadañi ndukuñí kuá kaxhuñió ha kuchi kuñii kañii carretera xhín xhikani coperación xiño'o xikani coperación xhiño'o yoko, yonii xhin nré xiñiyi manchin yee toña'a xhikañi ma'í ichíva vaxañi kunpa'a maichí va'á ma'a ma'a ñakuñii xaí coperá mayaño'o ndavii xakuñi ndavii, ma'a carretera va'á yuu xakuu ve'é yuu kuá inyoyo xa'á xhikañii ñakuáñii nuu yama'a presidenté ndutu'á. Yuu kuá va'a kuñii nakaya yo'oko xhín presidente tutu llama presidente tutu yuu kuá, alomejor nra'ara coperar akakanrá xhí mal gobierno cha'á vayuu ma'a carretera ma'a nayinguó nramii xakuni ya'á ñii ichí va'á kono ichí nuu exkavandó namá ichí va'á njoko njoko chokachi'a xukuijuu ñuu mañu'á koyo ñuu mayukua ñuu nunya'a yakamaka carretera toko yokó xavayuu, vii manchó indaya'á manyo'ó indaya viinakuda kayivii mayo'o ixandió xandaya compromaxi ningua'í chí manyo'o ichaya xhu'a mayuu kachí, kuayu kaxhpi kuanrima'a hi i ixi'u tuu ñava'a choka'a ndoko nravii njañii kuachi kuñiñi ya'á nixii kayuu xí yakuxayani ñivii, <hesitation> uyuu yuu de mi parte komo'o yakexti vii ñakextii yu'ú veee inya hí vee iin ya'í, <hesitation> kete hi ni kuain kuu tuu yuka ñii kuaí ñayee nukueta yuu ngua chiña'a uvii na kuu njeté ña'a kuvii ñañi carró xii ñavii, yuu xa'a yuu ña'a chete choka'a kanduu kuñaña ño'o xaketa ñii yuu xhinivii kuachiñaví. Kuñii <noise> kuñii xakuñii yandii ñuu kuñii kuachinayi ña'a ya'a carro no kunii, kuñii kuño'o chiva'a xhinyé ján yoxa'a yuu nahí ye'í xinii tuka'á koyo'ó yoko yuka nikuá ye'í chá xhikanó hora nfio ndo'o xhikano'o xitónyo xamayii yo'o yenda xakuentá, kandavayuu kanyavii xa'a xatantun ndo'ó choka'a chotonka koyo'ó nivii nañayunío ihá, ndavii ñuu yuu ihá ndaviñun ndaí ihá ña'avii ña'a xakaxhió ho chamba xaxañii xañini machun vaí ña'avi ñamí ñuu, vii yundaiyá ajan ñanrí ña'a xakaxhió ihó me'e voxió ihó ñanrí negoció utañii ñanii xhuu vixhí kunii xuu vichí kunii, <noise> he yanii makonguá xatema ma'a namaxin, ma'a fá xin tukuñadii ñanii negocio kano tañii yo'o kueka taavii yo'ó, llorando tavii yo'ó nukani chokaña'a oko ho chonrí ka'a ya'á yandó ña'a yenguó ya'á choyii ka'a yandá chikonyo'ó ndori chikon ndonrí ya'á andanuu chikondonrí anda'á.